Gny maha zava-dehibe ny olombelo zô de vôlohany mô iha maha olombelo azy zay tsy hitovy amy biby; gny fisainany agnabo zao tsy mitovy amin'ny fisainam-biby ndreky gny hasiny agnabo.